Yo ngb wute bafai yugo uu ha hago danə a <noise> hago danor <hesitation> ha dana <noise> dana lakiya amma ajingə tumu untangu ifi nga kətaduwairri jauga ifinga shi hilagu mbdai arodo ngiya ura ngiya dana ngrogoro labiya amma dramawa hila madai nga tammai blan ngu hila nadai ni jau amma kuti kəraga yogo <hesitation> kuli kara a yogo kulutugo dana au murgo ngəriyaigo amu ingu nga nugud nigel diliru cham yo wute dabba dabba ngədego dabba ngədego dingəgamuja gudo amma gamuna sattee hight yayiru dai nga kuli ayi hashi dau muya kəladuru jau yo kuli ayi danasho agi harai mama re dana fonu ngungu dan nina ye wai yusho danasho kəladure ndashodo dahba kəraga ngu ifendu dabba nga kuli kəlodu gu <hesitation> yo kuti chi hayo akulya dana kəladu danacho ai haga a kullu daabu a bru kəragare. A danmu kəladu gə kuli ngəde namma kululuwairu a komanu wairu a ngriyayi yago kalulugo dango nijina ngu ada budu agiya dana nijina waraija warai wute chugu blaugu higi shuguga danwu hamal koguru luguya goro ugen uishor nijina warairo hamai koguru lugu uga nu kai niyal amma dana ngərayeru kumanai goro draha igina dadərədo lo mu nga guludo gumuda amma kulutuwa sai de guluwa kərə godfa muro gəmunə ngiya dana warai ngəra gəmənja amma kulia kuli ngamu jajirma yairə inni a ngu-ngadu-ngadu wai-ngadu sho yani kəragainu ngadu ngu kəraga gayira dayi yoyisho ngə akul gəre ja <hesitation> jirma go kəladu danmu kuli kəraga nga kuli kəladu ganma akulya amma ngadu wai dai gora yamu nugan nga di farai kayagə ga yagottə iyel dili ammahago dana cho kəladuwan akul ha jar ku ngə nawi nga hishe ditumagə wu ganja kəladuwan akul gəre dana ngə dəranmu ifi gowo kəladru jau ngiya yo ngə ijili ha bəlata bəlata go drana adashoda wahungu ajugə yajiga gu kagu yo nga kəladu gu fan din yakal kuran harəm yauga. Ata ai amiya kegayoga ga dəran ha bəlutarə ha yadəna wanungu gəttogarə ngurdu ha yedəna ha kailimga ha bəlata hallayo gakal yajiga kaguyo nga yaru ko cirə koguyo nga saide igashal kuran arum ndə gəte gəte muro yu ya faudagə wanai amma ha yadəna dana <hesitation> garudə gakənəgu mbədaidu namai nga dana numar ngiya ai ha bəlata halla dana ha blata yan, kagudu gakal kuran arum ngjanga nəshar nugudə nga najuguwa ngu ga ha yodənaru ha blata go ngayo ha mure num kailum ngadan ngə gəteya habəlata dana sai de gə kal arum ndə gəte gəte nga itungu wanai ikal ningo kunau amm nga aram nga ifunagu wanai ra gəte gəte yare ngə amai ru ayi ha gedəna da dana <hesitation> ajan le rə ayi ha gedəna ajingə migo yan kaguru yafaju nafaji kurid nga wutə kəne ngə yu igashal wiyan harum da nga ai lugu nol naga chal ife beluru gəfe nga ital borə ha kaman nga migan nga yamau hibigo yukul yagan sharnigo yukul nga yol huyan dirai nga yaru aga yaka yol ife beluru gətefa nga ha aru do. Ifebdu rə gətte ngiya ngə dana ayi ha ngə yadəna ngə akula kagu nga akul ngəraga yata nga gətedo dan nəmai ha yadəna amma bəlafago ha gətedo danə ngə nəmai akulya amma ha yadənago dana ha duburo gushaldu guhido gafu nga nin ndasho nəlan ng anə nəfau ngahə nga gətero namai do dan nəmaya ngu ngiya a ama hagudə yai dai ha yadənasho gəte gəte mail abalya gəre nakul gəre amma dana kailəm ndə jau dana kailəm ya bəlafago dana ha ngə gar u kamə kagu nga saide gəshal uwyan arum də gəte gəte muro gol gəkal wiyan arum uga ga gəfanagu nin gəkal hinyan arulu nga ga gəfanagu wanai yo kuli kəragago kull ayi ha kii yukul ga akulalaiga draago kuliyan kgne humon yadena miyangu hinu human ja gairo nga kuli chilumai ayi hashiga akula koragaru dan yu jajirmarə afejo ifibiga dana kəla dura himbe amma kulahwa dana. Nishar o nishar o nijina fele nisharga dan nijina <hesitation> ali karta ali karta naji naji nal namu shuguro nishar nijinalai nga wute ajingə hamai kogərə lagu miya dan nagudu nigal dili gəfau kəmano yayirə dai goro dana ali bədə myalya dana nugudna dadərə bəka ga wute dan nabtə ngada nairə <hesitation> da baijo dran nabtə ngadana gayan ngəde ngəde kiju ha bəlatago nabtə ngadana gəte mayil gəte kailəm wute saide nabtram ngə kuli kəraga nga kuli kəraga-kuli kəraga <hesitation> sai de kutalbugo shigo kamigo shigo <hesitation> biyango kamiya drango bala kami yuturu kii yulurə kii ki nga manai wujan ngə nga dərana ikunni mbədairo yulu gaya yuluru kii kii yadfabu. Agə mbədairu ayi dabba ngəde yuluru gəwa dərana yaluru kii kii ndasho njilu gu dumu kuran goro yuluru mbədai ngə iji gaji lugu dumu kina ndusho naji mgu dumu kuran goro nuluwa ngu abigan amma kamuningə iji angala guro nga yana yan yuluwa waraiya shugu ngen ijina chuguwamu <hesitation> ya kula ngundu bada ngen ijina ngundu bədə ugadardə gəte nga ifajija <noise> amma dəran yo kull kəraga dan ayi nayo ngenə dəranasho ijandə aii ma ngə di ashola imai mamu daba imai nga ma gamunu yukullə dabu ga ashi da masho dabu <noise> yo kuli kumano ru dai ikkənni mbədairo yuluya amma <noise> ha <hesitation> njili yadənaro nga dandə <noise> bəte wufe kaguro ha bəlota dana mail dana maril ga ha-ha-ha ngə sho ida yau gai kagu nga. Lgachal wiyadan arum ga yagu ngə dingə nan fagərə dandə ha yadəna fargo ngiya dingə nafiyadana akulya amma ngə wute ngə kummi <noise> ngla ngəde ajingə gol gushubunau wibədai nga aji gajainauru daba nga wute lugu ngə to yan nga nəlan chile nga yutu nga ita gərə nga wute gannan kangaigo gannan kangoijo nga wute <noise> nabel sho shu gura akulba ra nabol a shaya yari ga maidə ikal chan yo shaya yargi tu gəgarunanya kainan shai ngagai yo nga wute shaide hala naga nga gəma gannau hala asarə naga nga gəma magəiribu naga nga gəma gannau nga wute kamnau wai magribu rai gəra gannau tessa uga gəma gol kənainau wute həba rai a hai nai sa hiligarar ru daidu kai chaiga funagudu gachar gau kamrau wayi nga wute gəchenau gəmanaug tau kagu du wute gal gakəle nau kagna dəraacho nga galau galau rə.